तास मुख्य रूपमे खेलन ताहिँ प्रयोग करत हएँ। जामे तमान प्रकारके खेल जैसे: कोलब्रेक, शीप, म्यारिज, पोकर, ब्लैकजैक समावेश होतहएँ। तास मनोरञ्जनके सँगसँग दिमागकी विकासमे मद्दत पुगात हए। तास खेलनबारे खिलाडीनके रणनीति बनान, ध्यान केन्द्रीत करन और निर्णय लेनकी क्षमता विकास करन प्रोत्साहित करत हए। जिनके अलावा तास सामाजिक संवाद और मित्रता निर्माणमे फिर महत्वपूर्ण भूमिका खेलत हए। काहेकी तास खेलनबारे प्रायः परिवार और साथी संगिनके बीचमे संयुक्त रुपमे खेलत हएँ। तास केवल खेलके ताहिँ नाएँ हुइके तमान सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यमे फिर मनोरञ्जन और परम्पराको अंश फिर बनोगओ हए। पर आजकल तास खेलके हराजितिमे अपनि सारी सम्पति फिर गमाएँ डारत हएँ। ऐसि गलत संस्कृतिकी विकाससे समाजमे भाँडभैलो मचत हए।